﻿Kuako mopeti tembipora yandepuere vaera ñanoi vaera opaete ndive, kua ndie yandepuere yayuvae, yande puerevi kuape yandekia ya ñanoe sugui, yayoe sugui, jare oimevi amope yambaeputuka, mbaeti mbae nunga ikiague oeki yandegui kua tembiporu, ani mbaera jaeta supe mopeti necesidad <hesitation> necesario ñanoi opaete vaera, jare kua ipuere vaera yayapo yande yeipe limpieza ipuere vaera opa yaeki yande yeigui